أكثر حدث ساهم في تكوين حياتي كان دخولي الچامعه كان تچربتي چديده و صعبه في نفس الوقت حيث الإعتمدت فيها الإعتماد على نفسي و تحمل المسؤوليه تعرفت على أصدقاء من خلفيات مختلفه تعلمت كيف التعامل مع ضغوطات الدراسه و هذا الشئ أثر علي بشكل إيچابي لأني شچعني على تطوير مهاراتي و أكتسب خبرات چديده و أعتبرها مرحله مهمه لأنها شكلت كثير من شخصياتي و أفكاري لليوم.